Aotra, raiky, roy, telo, efatry, dimy, enigny, fito, valo, sivy, folo, raiky amby folo, roa amby folo, telo amby folo, efatry amby folo, dimy amby folo, enigny amby folo, fito amby folo, valo amby folo, sivy amby folo, roapolo.